Fiheregnagn'ny andro nahaterahana tonga lafatra, tsy mararirary alôhan'ny- alôhany. Ndraiky amin'ny andro iheregnagny iny, sady tsisy fahoriana koa amin'ny fianakaviana, ndraiky amin'ny tegna tompony.